واریاہ جانور چِھ موافقتک وجہ سۭتۍ خۄشک ماحولس منٛز زندٕ روزنس قٲبل آسان یم یمن آب برقرار تھونس منٛز مدد چِھ کران، بشمول: اونٹ، فینک لومڑٕ تہٕ ہارن وٲل چھپکلی